Ni konzerve t'hapun me sos domatesh munesh me majtë n'frigorifer për pesë deri n'shtatë ditë. Masi te hap konzervën, duhesh me transferu sosin në ni enë që munësh me mbyll se kjo konzerva mundet me shkaktu oksidim edhe me ja jep ni shije metalike. E nëse sosi veç ka fillu me tregu shenja që po prishet, si myk ose erë t'keqe, athere duhesh me gjujtë meniher.